जिराफका खुट्टा लेइ घाँटी लामा हुना छन् । घाँटी लामा भया हुनाले जिराफ टाढा टाढाका वस्तु चिजपन नजिकैबट समाउन सक्तो छ । नजिकैबाट खान सक्तो छ । जसइ रुखइनो केइ फलफूल छ भने उ टाढाबटै तलबाटै भङ्गेबटै मथिका सामान समाउन सक्दोछ । खान सक्दो छ । रुखैनो केइ फलफूल भयो भने तेइ तल भङ्गेबटै उल्ले नजिकबटै अँ आफ्नो आहारा पन लिन सक्तो छ । वाँउछि के छ भन्दा खेरी फाइट खेल्लाइ लागि पनि जिराफले तेइ लामो घाँटी भया हुनाले आफ्नो ज्यानमी अथवा आफ्ना जीउमी लाग्दो भन्ना टाढाइ बाट उल्ले आफ्ना दुश्मनलाई अँ हाँण्न्न सक्तो छ । त्यो मुन्टाले हान्न सक्तो छ । घाँटी लामो भया हुनाले अँ जिराफ अँ जिराफले टाढाबाट वस्तु आफ्ना खान सक्तो छ । पछाणिमी ढाणतिर चिलाइ भयो भने उल्ले तेइ घाँटी लामो भया हुनाले त्याबट कन्याउन पनि सक्तो छ । आफ्नो ज्यानको सुरक्षा पनि अद्द सक्तो छ । आफ्ना टाणाका वस्तु पन सहजै रुपमा अँ समाउन सक्तो छ ।